वेल्डिंग मशीन के काम लोहा गरम कर के जोड़े के काम आथे। ओकर इस्तेमाल करके लोग मन लोहा के जोरथे अउ ओके आकर देथे। टूटल लोहा के जॉइंट करे मैं भी वेल्डिंग मशीन के काम होथे।